هو، بلجیم یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري چی مشهور یی بل دود سینټ نېکولاس ورځ ده، چې د دسمبر په شپږمه ماشومانو ته تحفې ورکول کېږي. دا ورځ په ځانګړي ډول د فلېمن ټولنې لپاره ډېره مهمه ده. بلجیم همداراز د شکلاتو، وافلونو، او بیر جوړونې ځانګړي دودونه لري، چې د هېواد د کلتوري هویت برخه ده. دا دودونه د کورنۍ، خوښۍ، او ټولنیزې ګډې تجربې نښه ګڼل کېږي.